احب شهر يناير لانه شتا وكذا اجواء جيدة اجواء طيبة <hesitation> أروح البر الحطب وشبت الظو والحلال احب الشتا بما اني احب الشتا احب شهر يناير الصراحة واحب الايام الشتوية عامة كل الشهور الشتوية احبها كل جو زين جو اه جو في بلادنا حار فالبرد زين.